La kuro’ xen júú kiee’ ta jmíi lɇ la kuro’ xen júu kiee’ jÿÿ e ja ýy la ku xen jmýy jïï e dse ngyna, la kuxen e bii dse ‘ló jmý xa juyy kiee’ dsa jé dse kié’n jmyy, dse iáá lajy e xa kié’ dsa, xa tá kiee’ dsa e dse lláá kö’ ta xen ga la köö jïï a jia’ re kuɇ júu e re uɇɇra e re jmⱥⱥra ta dse iáa fí, dse iáa bii ñoo lajy ii e dse li, la nɇ lɇ e dsóo e kiä lajy ejö jïï e dse ‘ló jmý laku dxii iää dse kiöö iá kie’ dsa dse li jiama xa e re é’ jo’ nuu kien dsa la’ dse lí jmýy jïï e bii dxii, e kiela’ e güii kö’ la ku xen jïï e bii güii e jö jïï e dse jïïna juu’ dse jïïna dsóó dxíi dse jïïna bii ñoo dsóó kiä la ka táá’ dsa guá’n e je, la nɇ lyna jná la nɇ dse dsaa na jná júú kiee’ jÿÿ.